Aran ni mi hebi mi yahi mi tepti mi emi e wuro man mi hebi mi tokki eh harton minkam mi wairake hado don sosai midon tefo bo moo mi be huwinta haado mi laraaki maako mi wari bo mi yidi mi yaha wuro mako bo mi andaa haa wuro mako woni toh non ni mi emata be.